هو انا زراعة و الحدائق نحبهم و مدابيا كان نجم نتلاها بيهم و نزرع و الكل اما بحكم لعبت معناها النبات لازمو برشا هوا لازمو عبد يسقيه و يعرف وقتاش يسقيه و كدا و انا الحقيقة منعرفش منعرفش انواع النباتات و كيفاش قداه لازمهم ماء قداه لازمهم شمس donc نخاف نزرعهم و يموتولي